Ñy fomba fiasany ñy fandokoa katà, natao handokoa ñy sary amboarin-teña, lafa teña ro tà hañome endriky tà hañome haingo ñy sary <shushes> amboarin-teña, lokoan-teña aminy ñy pensily hazo ;zay ñ'asany raha reñé natao handokoa fa tsy natao hanorata.